اه لوجدتي فرصة اني نتقدم بالزمن اسبوع للامام، اه اكيد كنت حنشوف الوضع كيف بيكون ومن خلاله اه حناخد اه قرارات ذكية في الوقت الحالي، وهيك تكون عندي فرصة اني نخطط بشكل احسن